Tappiiji ina nafa ko heewi. Ine nafa jooɗireede. Ina nafata kadi weerteede e nokku mbele nokku o ina- ina yooɗa.